Ñy fomba hañafanà teña ñy vatan-teña alohany hanao fanatanjaha-tena: <shushes> -Mila mihetsiketsiky teña, milailay. -Manahakan'izay ñy fanava nteña fihetsiky aminy ñy fanatanjaha-tena, etseketsehy ñy hozatsy iaby amin-teñ'eñy mba tsy harairary, mba ho zatsy ko'ei lafa manao fanatanjaha-tena. -Manahakan'izay mba hialà aminy ñ'afolaha noho ñy hozatsy mivoky.